E alura për gavé ël süchèr ad ezempi cuandi ün a pìa ël café, a lu pìa amer o ad ezempi dovre magari paste, paste, biscotti integrai, pitost cun d'aute farin-e, ën po menu, ën po menu travaià, ën po pi natürai, integrai e cuindi gave dë süchèr sicürament, gavé i cibi raffinati